ठंडू खाणो चि, तेते माइक्रोवेव ओवन मां कमण्ये पकोंदन, यो मैं आपते बतौणूं छूं। सबसे पलि माइक्रोवेव ओवना ही कुछ डिब्बा व्हंदन, भन्ना व्हंदन, तेमा ते खाणो ते डाल द्यवा। तेका बाद माइक्रोवेव ओवन मां एक टाइमिंग व्हंदि। एक समय व्हंद, तेते सेट कर द्यवा। ते खाणो का ज्वो भन्ना छिन सि माइक्रोवेव ओवन का भितर रौखा, तेते बंद कर द्यवा। तेका बाद स्या टाइमिंग सेट कर द्यवा, कथ्या देर तुमुन गरम कन्न यो खाणो। थोड़ी देर बाद आप द्योखला जब आप टाइमिंग सेट करला तेते ऑन कर द्योला शुरू कर द्योला। तेका बाद टाइमिंग खतम ह्वोण का बाद स्वो खाणो आपते बिल्कुल ताजा और गरम मिल जलु।